Mi yeli mi yidi So tawii, mi waɗataa jaɓde waɗude job ngoni ko miɗo yimɓe e ɗum kadi miɗo heɓde njam. Ko ndee, Mi waɗataa wiya e nguurndam ngam njiddude fiyaangu.